Yambaepapa jaikueguie pañandepopopa, saupa sau, saupa juri, saupasiu, saupa ova, saupa pandepo, saupa irundi ,saupa mboapi, saupa mokoi, saupa mopeti